Jue ëch dun ni'ixë yë arroz pop´pë yëdun nak dun ji'im tyopë jaunt's nak dun yaj këy arroz pobë o pë kaj t'saps jayoyëch ëch na i'ixë met'skë tu'u.